כ'האב קיינמאל נישט געשפילט קיין ספארטס, סו איך בין נישט גוט אין קיין איין ספארט, <hesitation> כ'האב ליב צו שפילן מיט קליינע קינדער אסאך מאל ווילן זיי אזויווי שפילן <hesitation> ספארטס, סו, איך האב אביסל געשפילט אזויווי בעיבי ספארטס, <hesitation> סו איך ווייס נישט וועלכע ספארטס איך בין גוט אין